Fanatanjahategna tegna tiagny olo amignay agny voalohagny <hesitation> baoly ,baoligny foty faharoa baoligny baskety tiagny olo ko managno izy agny.